اكثر شي حيساعدك بالبداية عشان تتعلم لغة جديدة انك يكون عندك حصيلة <hesitation> كلمات تتعلمها عن هذي اللغة، وكمان انك تحاول تتكلمها، حتى اذا ما تجيدها تحاول تتدرب مع نفسك او <hesitation> في كمان باليوتيوب <hesitation> فيديوهات <hesitation> تردد وراها هذا التكنيك اسمه شادوينج مرة مفيد.